Pues nu ra beñ <hesitation> rsag lsone color verd porque nic rni rashi que chic nu vida te caro sa ca re ruibeñ rna lsobeñ te color verd china va nac staiñ beñ riab soste nicií chin rac <hesitation> verd staiñ beñ rui beñ chic nu vida vay chic ne chic rni rashi chul soste nac color verd ya nubuelt nu sa re beñ rsag lsone par rauc beñ lait ruñ beñ ush ra- ra lo te cos pe ru nu ra beñ rchac ya nu ra beñ sheta sa nu ra beñ sheta sa rchac o nu ra beñ rchac pe ru dependiendo de beñ ne val rchilo beñ scust beñ vay shet ladi precisamente por rchac beñ con colorga sa nu bal beñ ne rsag lso color pues shisa nic gauc shi beñ colorga vay hui scust beñ nac ne re shet ladi llaäc si ge beñ ra llaäc ni nu re nac color verd china rga ra ne si no que nu ra maiñ sigac nu ra maiñ color verd que <hesitation> ra maiñ guuk ni can sa re lor periuk shi lo rnibeñ ya pues sa na pues stal cos nac color verd frut ra maiñ llaäc ra lo te cada quien nac scust ne color sa na rat nu ra beñ ruia pues rsag lsone color verd nic si gal na.